احب الكلاسيسكه جدن بحب اسمعها كتير فنفس الوئت بحب اسمع بردو الموسيقي العصريه لانها بتعرفني اي الحجات الموجوده دلوؤتي في العصر اللي انا موجود في مبئاش مغيب يعني بسمع الاتنين بس انا بفضل الموسيقي الكلاسيكيه لانها هاديه وجميلع وفيها ايقاع كويس ءءء في وئت من الاوئات هتحتاج ان انت